Kolontsain̈y ndrô Melezy ndreky irô Malezy àby io ndreky zen̈y, miaraka miaroaro Sinoa ndreky Aindian zen̈y kolontsain̈y ndrô. Man̈ano fesitivaly zen̈y karà atôny ariraia hisaka tôn̈o vôvô koa zen̈y misy raha atôn-drô. Avô resaka sakafo zen̈y <hesitation> maro karaza zen̈y fahaizan-drô mandoky, karà zen̈y, mahay mitsinjaka koa zen̈y irô.